Ishi ni npye ko minyo, ishi nye wishi kominyo nggmokpa ga fayi wa nyya yagye ya foji? Nyyigye nvinokpa wa, ndo gbenena kini nyya ta ikweyi kini supervision kaha wa maha ni, nyya ge-nyya yita tagye owukyi kere na gnokpa ona mo oji nota, oya fayi manbi oza nota ikweyi ko fayi ni yini yo pini nyya yi ta ma nwwole ngbishi kini nyya gyokpa ka owuso ya ma ni nyya gyokpa ko owuso ya ma shini na ka na yawu kpanu, okpa ko owuso pin ya byun ya gye ma okpa ko owuso wona rore hin, okpa ko owuto winyi gwogwan oya gyokpa ko owuso ya ma lo ibiri ya gifu kotu wo ishi nye ahan wawine ko gyokpa ko owuso ma byami man, nyya gyokpa ko owuso ma ngyoma ishi shishini in minyo, nki ya zokpa kigye wowo ka alago hin ya ma nki ya wigye igye ni nma byun gye ifu nu lo, ishi ni afaha ni ngye lo, nyya gifu kokpa ni, nyya wo, nyya wo shina ma mo oko hun na gigye mani, ke-kede ami na kwukye itikpi ifu ko-kigye lo akuma ba fahigye nyya takurku mona wikyikyo shina ma mo ngye kede ana yi gye eme ami na wa gye itikpi lo ngyo kuma ma byoko hin ya lumono, owoya hin toza ni. Nyya yi tanu oya kpo myo, nwwole nwwa, gyoma, nbyi ya gyigye ma nbyi ya gyoko oni ma ifu koza ko kwakpaha nbiya ma-migye nbyiya gyoko him ma ifu koza ko kwakpaha mani oni odo ya ya mani awo ma oya tiyo abo, oya kwikye okpa papa okyi zishi wine ko zishi oya kwokwunu okwokwunu obyegba kyokye ga do owuso, ada owuso, kapi ma na gwokwunu kela, adole owuso gyoza ni yifu kotu ho ni, ome sho yela kifu ho ka adole owuso gyegba kyokye ni yifu kotu ho ni, oya wa hiza iya egba noya kye byiga ga do owuso nye, adole owuso ya fo ozani nma byo ishi ni ngbo, ishi nye ngbo ngbishi oye ni nyya min gbo ko minyo kwo wako minyo yo ngbishi nye ni nyya yi dokpa ko owuso ni ngbishi ni nyya yi dishi ko kwokunu shina ma no nsha bo owuso hun ni ngbishi ni nkiya ze ya ga-go otu ka kyala ga kwona nkwona nkyi ya re, nyya gwa, gbishi ko minyo so nyya bo owuso, owuso kuma na.